Kua̱ sá ku̱nia xi xi xúmiba̱ne̱ kua̱ xi ni̱tjin xi bajá xí xúmiba̱ xi kine̱ bajá xi nobiembre̱ dicimbre̱ kua̱ ya̱nga katju xi kuine̱ kámaene̱ xi xi yaanée̱ nga a̱ndé <noise> tsijien yajáne̱ kua̱ mangíóo̱nña ngú yanáxu̱ xi ndujúne̱ xi jku, ngua̱ xi ñu ndújúne̱ te̱ku̱a̱ fajkura̱a ngú kuchiyu̱ fájkura̱á ngúne̱ te̱ku̱a̱ ke manginñá yánúu̱ yajáne̱ ngua̱ níkjengíra̱anée̱ bicháñanée̱ xi bicháané kua̱ ní níndájunñanée̱ níndájunñánée̱ kee bésúnñanée̱ kua̱ xi fie besúnñanée̱ te̱ku̱a̱ sá sá mijíéná sá níxuyañanee̱ bendáñá ku̱ ku̱ chjo̱ó ku̱ne̱ níxuyañanée̱ te̱ku̱a̱ bíxtejínña xí nda chjúti̱ba̱ne̱ béjin xí nda chjúti̱ba̱ne̱ béjinña kée axu̱bane̱ tuntsjúra̱ne̱ te̱ku̱a̱ ke ku̱ jña̱ra̱ne̱ kábejian ngú sá ki jña̱ xi guajiyo̱ kábéjianné kua̱ káníxuyañanée̱ xi fie níxuyañané te̱ku̱a̱ níxuyañá ku̱ kee bíxtejínña kée xi xúmiba̱ne̱ ku̱ chjo̱báne̱ xi fiemabane̱ te̱ku̱a̱ bichiané kua̱ te̱ bichiniñané te̱ te̱ ku̱a̱sinní ni̱sákuine̱ te̱ ma sáku̱nia xi majcha tsájanbí bíéñá sá jnu̱ bíeñanée̱, betaña ndíja̱ betañanée̱ xi fie seta ndi̱ja̱ bakjanba̱ bakjane̱ te̱ku̱a̱ bíeña jnúu̱ bíéñá. Bíeñanée̱ sie nisintjíeni jnu̱ba̱ xi kine̱ xi fechú xi jin ni̱tjinne̱ te̱ku̱a̱ tju jnu̱ba̱ne̱ xi jnu̱ba̱ne̱ te̱ku̱a̱ xi xi sá xi tjune̱ te̱ku̱a̱ ma e ma e xí fechurá xi ngu sá te̱ku̱a̱, te̱ku̱a̱ xinchará abono̱ xincharáne̱ xi te̱ku̱a̱ senchira̱ jnu̱ba̱ senchira̱ne̱ xi majchanée̱ tjura̱ natín tjura̱ne̱, te̱ku̱a̱ ke xi xi fie tjura̱ natinne fechú sá, sá, sá jin ni̱tjin tjíón ni̱tjin ku̱ sá kan ni̱tjinne̱ tjura̱ xi jie tsúra̱né̱ te̱ku̱a̱ ma e xi jieba̱ne̱ tea̱ te̱ku̱a̱ ma e te̱ku̱a̱ fechú fí fí, fí ni̱tjinne̱ sá sá kan sá ngu sané te̱ku̱a̱ ma nchu̱ti̱nne̱ xi fie ma nchu̱ti̱nne̱ te̱ku̱a̱ ma mani̱ji̱nne̱, xi mani̱ji̱nne̱ te̱ku̱e̱ ike te̱ku̱a̱ bitjiaña níji̱nba̱ bitjiañanee̱ mangíñanée̱ bitjiañanníji̱nba̱ mangíóo̱an xíjtsa mangíóo̱anée̱ bitjiaya jkañané basien xi bitjiaya jkañanée̱ ku̱ basien xi minchaya tjíóñanée̱ tu̱úku̱a̱n nga tsé ku̱a̱kixujín ni̱ji̱nba̱ xi kuine̱ te̱ku̱a̱ xi xín minchaa xí ni̱ji̱n jkaba̱ xín minchaa xí ni̱ji̱n tjiobá xi kine̱ ngua̱ xi fechú ni̱tjinra̱ne̱ nga káaní jtsinée̱ a̱ ya̱ machjenna xí ni̱ji̱n tjiobá xi kine̱ ma nu̱tsj betjiayañanée̱ te̱ku̱a̱ nútsjejinña xí ni̱ji̱n xi ndá kjúánne̱ xi ndá kjúán ene̱ nindúne̱ nútsjejiñané te̱ku̱a̱ miñajunñanée̱, michajunñá te̱ku̱a̱ kee sá nchajin xi xi jmájin yakane̱ nútsjejinñanee̱ tu̱úku̱a̱n nga xi kúíeñanée̱ ndá kátatju ni̱jmiebáne̱ kua̱ sa tu̱xki̱e̱a̱ kúíéñanée̱. Kuisu kjúáa̱nine̱ ngaa̱ tjujísu yáka ni̱jmiebane̱ kua̱, kua̱ kachajaya mixúannée̱ ndá ku̱a̱ xi ya̱ chajaya xi xi ntji̱e̱ba̱ xi kine̱ ma bíéyañanée̱ te̱a̱ te̱ kuianí xi ni̱jmíé ndába̱ bíéaníanée̱ kua̱ xi fie bíéñanée̱ kua̱ kua̱ ku̱a̱sinmájcha xí ni̱ji̱n tsa̱janbí xi kine̱. Kua̱ sá ku̱nia xi ni̱ñu̱ba̱ mixúnra̱á xi kine̱, kámakítjiaa níji̱n kua̱ xi kábíénia jnúu̱ kabíénianée̱ te̱ku̱a̱ kámakítjia níjinne̱ kua̱ xi fie bitjiñaníji̱nne̱ba̱ne̱ kua̱ miñajunñanée̱ te̱ku̱a̱ xi fie miñajunñanee̱ te̱ku̱a̱ kee besúnñá nche̱é besúnñanée̱, béndu̱a̱ ngú kubeta̱ne̱ bíxteyáña níjmiebane̱ xi fie bíxteyáa níjmiebáne̱ kúíxtejían nándá kúíxtejíánnée̱ kúéjian xújñú kúéjiannée̱ te̱ku̱a̱ kúejñajian sá sá kútjín sá basien ora̱ sá kúéjñajiannée̱ te̱ku̱a̱ xi kju̱i̱e̱, te̱ku̱a̱ chútañanée̱ a a̱ndé kachjá a a̱ndé xi sá a̱ndé káchjánne̱ te̱ku̱a̱ chaníji̱e̱année̱, te̱ku̱a̱ xi ya̱aku̱e̱jenchannée̱ ngua̱ kúíníéñanée̱. Kúíníéña xí na̱yu̱ba̱ xi kuine̱ xi kju̱i̱e̱ kúíníéanée̱ te̱ku̱a̱ te̱ku̱a̱ ke kjúáaña nítja kjúáañanée̱ nga eke kjúáyaña xí ni̱ñu̱ne̱ kua̱ xi ni̱ñu̱ba̱ne̱ kjúáyaniñá yará ni̱ñu̱ne̱ kjúáyaniñanée̱ xi ngu ya xí tie kji kjúáyaniñané kua̱ xi fie fáyaané te̱ku̱a̱ ma ni̱síkine̱ sá sá xi tsúra̱ mixúnra̱añée̱ chje̱ xiníé, kua̱ xi chje̱ xíniebane̱ kua̱ ndsa̱a fáyania xí kine̱ te̱ku̱a̱ kábendáa ngú sá sa ngu nda xíjña̱ kábéndáané te̱ku̱a̱, te̱ku̱a̱ ike káfayaña xí xá chje̱ba̱ xi kine̱ te̱ku̱a̱ chjúxiyára̱anee̱ te̱ku̱a̱ i̱ke kúnímíra̱ te̱ku̱a̱ kúéndu̱ña xi xínie chínga̱ba̱ xi kine̱ ku̱i̱nchasienra̱anée̱ kuichayaña nítjajannée̱ te̱ku̱a̱ kúíxteyára̱a xí nda xíjñaba̱ xi kine̱, te̱ku̱a̱ xi fei séxu séxu xi xínierába̱ne̱ minchayaña nítjajane te̱ku̱a̱, te̱ku̱a̱ tsijien mane̱ nga a̱ndé séxu te̱ku̱a̱ kúéndu̱ñanée̱ ku̱i̱nchan nchanñanée̱ te̱ku̱a̱ ku̱i̱chiñané.